Igho dasabo de ghon ghon ebeyanye igho sabo deghon ghon oribhor amie ne moi gho emoi ghon-ghon <hesitation> emui ofure emue ahuemegbe amamie begbera ofure amamie begbera eghon-ghon igho yan sabo de-ghon-ghon ami eno yor ghe igho da sabor de-ghon-ghon udedo hoghe ole bhale mel bha sesabokare igho odeghon ghon but agbai va no igho mie giodu da ghon ghon abhe mie gi gho da sabo de ghon ghon amie nia oria bhor khomhon nia igho ki gharibho but onoria bha ni egheni ono ria ki gha ribhi oshie ene yan noriani but akiri mhe igho ye luo odu ye ni ono ria ni ki gba ribhe ghon-ghon oni ze meda wel igho gha degho gho gba ava nor aye mie ebho so emuo kpa emuo eva emue gbo eki gha ri eke iloya but igho gha ribho aki gha ghon ghon but amie ne mui igho emon ghon ghan amion no noi gho emo-ahuemeghe emo-ofure ramude uwo de ne da mio ni gho ni eyi uwode osi egbon gbon Oleye nodudiario but igho omie gio da de-ghon-ghon igho emie gio da de ghon-ghon igho-ebi igho de obu but ebi-igho ye de-obu igho gha sabi dagbon nor ria igho dagho nor ria buti egi gho da-dagbon noria amie nor khomoni oki khomo khomo igho bho ro-na rehimhone but obha ki ni igho be sabo dagbe mo igbo bha sabo dagbon obha sabo du yemhi ne nor ria ni but ada mie no bho re ya yu abho bha mi-gho re himonlen ramud igbo na ma mie re-himole ono ria ki-yu ani-igho ki re dagbo nor nor ria ni but igbo obha ribho ne noria ni redagbon ne nor ria ni aye mi oria abhe na mui eki gho re agha ghene muo ni gho gie la onoria ni oki gene ni ade iro bha ribhor nor oki yu but oni gho ni da ribhor obha yu but eni ada ye-ye mie ni gho seye ye oki seye yu oleze wel da ke re ghe oselo bue omhe bore mue na gbona ye gbe ode-ghon-gho igho ede ghon-ghon and egi gho da de ghon ghon ni ole ki bu li ole bule egi gho da de ghon ghon are tie wel gbon ye Oleyebhe mele egia gboye ebho so saye gharibha gbona wel mue gbo abogbe nor emirebhe abogbe enoria ni da mue gho-gho gbe o leribhe ke abo gbe omue gbo but ono khi abo-gbeni igho gha ki-ye-va oki gha ghon ghon onoya nole ki leni oda yere agbo ki gbo mhone oki gha ghon-ghon eni egho da de ghon-ghon but egi igho dar de gbon-ghon eni mue gho ya eribho egbudu rie nor ria enemue-igho nia ribhor egbudu roi lue mhi na daghe egbu dure lure mhi negbe egbudu ro lue mhi ni dumu ene mho gho ribho nia ebhe gbodu roi leba ramu de uwode ne da muo ni gho nor bha da gbar but wel gha mi-gho bhu wode nogba eni egbo-gho-ye ani ada tie eghon gho odi-iyen noria eghon-ghon oda gbon nor-ria Eghon- ghon yes odagbon noria emua ta nor ghe odgbonoria egioda dagbo noria ole ghe wegha suwa elekhoi mhon nia wedokere ghebie emiame khi bhi gho-lu enomhaki mhi gho ehoso ronia nani emami gho rekpalor eribheni ya ramude ema mi gho but eso ribho nia nebhor bhor ghare ni but ebha mi gho agba e va no ona ma ki limi bhio selo bha na wowo no danabo gbe <noise> simabhuwa re <noise> no delabo gbe sima bhi yen re nadelabo gbe sima bhe gbere ramude amie boi sabolu ole mue ni gho na <noise> onagbam ole zede nowe ma ole zede nor loma enigho na oleyean oselobua ki-ye len ebole ki ya muo na gbona oleze no da mie oki da diario selobua nor dolo khor dio diere <noise> bhe ni nosi jesu